mɛ nahan ɲunɛ san han nahan un we zi an ɲure san han boni beo'be nɛ a nahan ɲure behonu an mi mɛ se unne unne be bɛ o sina unne ho mana unse linɛti la beɲu mi un se un tina ta ma wosonu ta